Pe restâ idratæ no l'é solo importante beive, anche se poemmo dî che quello o l'é o primmäio. L'é importante no espoñise tròppo a-o sô, quande fa cado comme oua, che tra corpo de sô e desitradatçion, son parenti insomma.